Nama sivɨ nduchia chi na cachi yee ian ndoeen gueno ndoo chi ami un ndoo juun adio chihin maaan na ndio ini nuun cava ndoe niau nachihi a nama yuchia ndivɨ ja tucu inca tucu nama yee te ndi ta a chi yoo ajan cha ihan iyo nii cuenda cuu ndioo yaa un nancu higuera gunu ndoo ian cava ian ten iyo tucu yeda an nde quete tucu era chia tu ndehe ehe un naan yee un yee ndoo iha yoo ndu jacava iha yee ndiu ndoo ja juun iundainde ndivɨ na maan.